Lu mumentu chiù importanti unni misi di latu lu scantu e fici zoccu avìa di fari, fu quannu jivi a pigghiari lu gattu ca avìa ristatu mpidugghiatu cu un lazzu nni lu tettu di la casa. Lu pòviru armali chiancìa pirchì nun si putìa arriminari. Iu era scantatu di l'autizza di lu tettu ma lu gattu mi facìa tanta pena e perciò mi cunvincivi e lu jivi a pigghiari. Lu Signuri vosi ca tuttu jìu bonu.